ba tabua a bianɛ o yi dia ba tabua be oyi dia ba tabua to zun oro ba tabua bɛna hɛra mi ba pantine abe omi mi tabua a ba wa fi ba tuzur to ma ba aba mu aba bo wɛna ma uzu ba bo wɛna ma uzu tabo ere mide mi sɛ tonu nɛ boni mɛ o ma aba a bawe hama ba tosɛrobe sɛke ba we nɛ mi nure wɛna aba sɛ tonu ma wɛ ma uzu to buna tabo oyi zo tabo han o we zo ji a han duwo a dobo mibin abe ba we sɛ tonu ma wɛ ni ere mide mi sɛ tonu ji dɛ ba wi'an we le are mi han mu dirobe a be wɛna sun-sun a aso ma wɛ sun-sun a zo be han dia si o mu'a ba ba pa'a